Ajan aslet shubayen umbeejaran e ninguiyn sapinga umbejats y a tutuwan pues atiel na ninnguiyn y a maquechey andoloyu la ais que chey mas pie aumbeyu y a tutuwan pues askabou tolono la aske chamima matiwu ingles askiel pues aki shein par pardo apakesh polano umbejaron entonces por interkambajier aslet sumbareis sumbeyaran.